A Marôka an̈y ze ndraiky, raha malaza, raha ren̈iko, toetrandra amin-drô, koa fa mafana be in̈y, mahavy ziska efapolo degre feky, hafan̈ano zalah ai! Mafana zen̈y ai! Avô koa fa manintsy lera misy la neizy in̈y. Avy ziska moain folo degre, a zalah! Karàn’izen̈y ai.